விரல் நகங்களை குறைப்பது ஒரு நுட்பமான செயல் ஆகும். ஏனெனில் தவறாக அல்லது அதிகமாக குறைப்பதால். வலியுடன் கூடிய பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் முதலில். உங்கள் விரல் நகங்களை வெற்றிகரமாக குறைக்க. உபயோகப்படுத்த வேண்டிய சிறந்த கருவி ஒரு நகக் கத்தி. அல்லது நகக் கம்பி நகங்களை குறைப்பதற்கு முன். அவற்றை வெதுவெதுப்பான நீரில் மூழ்க விடுவது சிறந்தது. இது நகங்களை மென்மையாக்கி குத்துதல் அல்லது. திருப்புகளைத் தவிர்க்க உதவும் நகங்களை முறையாகச் செய்ய. நகத்தின் அழுக்குகளை அலசி அதன் மேல் உள்ள குறுக்குகள். அல்லது அவிழ்வுகளை பரிசோதிக்கவும் பின்னர். நகத்தின் முடிவை மென்மையான முறையில் வட்ட. வடிவில் குறைக்கவும் அதிகமாக எடுக்காமல் கவனமாக. குறைக்கவும் இதனால் உங்கள் நகங்கள் பாதுகாப்பாக. இருக்கும் மற்றும் அவை உடைந்துவிடாமல். அழுக்கு மற்றும் நோய்களின் பரவலைத் தவிர்க்க உதவும். "